וואס מ'נוצט א בארשט פאר די האר פאר. <hesitation> א בארשט פאר די האר איז צו אויפקעמען די האר. <hesitation> ס'מאכט די האר זאל זיין <noise> גלאט, און ס'קעמט אויס אלע קניפעס וואס די האר קען האבן און ס'מאכט די האר אויסזעהן שענער און בעסער.